Story gulesegɔ tari la saŋa zo'e zo'e la maaseŋɔ zo'e zo'e. Sɛla n sɔi la, fu san yeti fu gulesɛ story n ani gi'a leni, la nari ti fu mina la yɛla zo'e zo'e. Yia daana de la see ti fu mina yeleita sɛba n yeti ba bɔna story la pua. Fu san ba'asɛ see ti fu gulesɛ ba biŋɛ, sɛla n sɔi fu san ka gulesɛ ba biŋɛ fu wan ta'am tam. So, fu wan nyaŋɛ gulesɛ ba biŋɛ gee nyaa bisera nyaa <hesitation> yɛta fu short story. Bilam la wan basɛ ti fu tɛra sɛla woo suŋa suŋa.